Tsy de tsara man̈ano pareazy amy spaoro àby io fôtiny izy io mampirafy sirtoa ôhatra karàha mizaha laboly àby ren̈y, anao zen̈y maka raiky ekipa tian̈ao in̈y, leran̈ao in̈y resy, an-ten̈a direkity miady amy olo man̈ao pareazy amin̈ao in̈y ndraiky tsy fointen̈a àby volaten̈a omen̈a ndreo in̈y, tsy tsara.